<hesitation> Ia, reo Sri Lanka io izen̈y tanànany izen̈y izy io tanàn̈a tanàn̈a tsara mankaren̈a amy resaka fômbafômba koa izen̈y reo ao. Resaka tsinjaky edy izen̈y azoko on̈o e; klasiky tsinjakin-dreo avy eo misy pera era zey karà karàha ze kolokolera zey zey no azoko on̈o.